நார்வேஜியன் உணவு வகைகள் உள்ளூர் மூலப்பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் மீன், விளையாட்டு மற்றும் சுவையான குண்டுகள் போன்ற பல்வேறு உணவுகளை உள்ளடக்கியது. பாரம்பரிய உணவுகள். பின்னேக்ஜோட். கிறிஸ்துமஸில் அடிக்கடி உண்ணப்படும் பிசைந்த கோஹ்ராபியுடன் பரிமாறப்படும் ஒரு சுவையான ஆட்டுக்குட்டி விலா உணவு லுட்ஃபிஸ்க். உருளைக்கிழங்கு, பன்றி இறைச்சி மற்றும் கிரீமிடப்பட்ட பட்டாணி ஆகியவற்றுடன் லை-ட்ரீட் செய்யப்பட்ட கோட் உணவு பரிமாறப்படுகிறது.